Maro gny kolotsay fa gn'an'i Pakistanais koa da manahaky an zao. <noise> I maro <noise> gn foko agnaminy ao. <noise> Da samy mana ny fombany sy gn fombandrazany aby io. <noise> Fe gn'iporan'i Kolotsay Pakisatanais zao da <noise> avy <noise> amin'ny <noise> <noise> fandehanan'i Afgany, gn Persanais sy gn'Arabo <noise> da miharo <noise> gn'Indianina. <noise> Tagny gny niporan'ny kolotsaindreo. <noise>